Pijayɗo mi subi. Mi burai anndego e woddaago Pijoowo inniiɗo mi suɓti, igga mi laatoo pijoowo inniiɗo, gam mi ɓuray heɓugo ceede, mi ɓuray anndeeki, mi waɗay ka jahaleeji, mi annda himɓeeji to leyɗe feere feere, mi ɓuray heɓuki ceembe wallutuki ummatoore.